Na kara an'izaho manokana aloha ampisafidianina an'izany hoe film mampalahelo sa mampihomehy dia aleoko mampihomehy satria mijery an'igny anao dia mba mihomehimehy tsara a. Falifaly anao mijery anazy eo. Fa raha mampalahelo a, manjary malahelo koa ny fonao dia la mitomagny aby, ny ranomasonao latsaka ho azy eo aby dia aleoko mijery film mampihomehimehy.